Noy kanibol gollirta. E ɗun anndi kanibol no gollitta, kanibol ko ɓuri hewugo fu ndiyam tawe te, hanjun bi'ete anen kan dawa. Dawa on kannin kon kanibol kankol cuppata nder dawa ɗun ta su'efu sai ngara a ɗan winda, to allowal goduɗa atawan bindi binndake, to ɗereji gonɗa ɗun binnda dun a tawan kanibol kol e kol cuta dawakan, dawakan sai tawa e windo.